Kodi jina kana yu'u tichi yo'o uj <hesitation> hu no tuna jan tichí kando tuna tuna jan nrí ho jon ichi nani xhí nani xhí dichí jan kojá xhichixi campo té kaxhinró xhi tiuku tijan ihó xhí kuiixia te cheche nrojan tiuku kó ihá ko java xhixi kudajan uj <hesitation> ihó manzana va ñakando tr <hesitation> e kando jan ihó tichí ihó tuna ihó nria jakan doko ño'o tr <hesitation> i kán chivilaka kuii conrriente nrijan ña ku kuii kando ní.